די וועג וויאזוי איך וואלט געמאכט אזא זאך איז כ'וואלט געלייגט די גלו וואס מ'דארף ס'זאל זיך האלטן און כ'וואלט גענומען שיינע קאלי- קאלירטע שטיינער און עס געווארפן איבעראל אויף די זאך וואס כ'מאך און ס'וואלט געפאלן איבעראל <hesitation> שטיקלעך קאלירטע שטיינער, נאכדעם וואלט איך געלייגט די מאטריאל וואס מ'דארף צו אנפילן און מאכן הארט.